<hesitation> Sakafo misy sakafo biolojika, de misy ilay ampiasaina <hesitation> produit chimique, amin'iny ndraiky lay bilojika io matetiky izy io elaela zay izy azahoana vôkatra fa izy voajanahary tsara, fa amin'lay simika ndraiky malakilaky zay izy fa izy amin'ny maha produit chimique azy zay oh, misy raha mifangaro azy akao de zay no <hesitation> malakilaky mamokatra, malakilaky itagnao vôkatra.